तंत तो मेरो फ़ोन को ही काम च अगर एस्टीमेट लगोलू तो कके बिटन पचास - साठ बार कम से कम मैं देखदु च अपने फ़ोन को